मेक्सिको म दुनिया के सबसे बड़ा पिरामिड के घर होथे। मेक्सिको के चोलोला कर के जगह हवे, वहा ग्रेट पिरामिड हवे, जेके दुनिया के सबसे पिरामिड कहथे। मेक्सिको हर दुई मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैलीस हवे, अउ अमेरिका के चौथा अउ विश्व के तेरहवाँ सबसे बड़ा देश हवे।